Karazandraha misy anaty riaky ao: misy lomotry ao, misy fia, misy horita, misy vato hara, misy soky, misy zanga, misy biby sasany bevata ohatsy hoe trozo, misy fesotry, misy <hesitation> kio.